لو بنتعرف على شخص في حفلة وش نجول له هلا أهلين معليش شو ال شو أسمك وكذا <hesitation> أني فلانة الفلانية <hesitation> شو رأيك في الحفلة؟ شو الجو؟ خلاص وأنى أنى أول مرة نتلاقى فيها وأصلا لا نحب أماكن من هالنوع وهيكى وفأكيد تلاجينا باعتبار تجمعنا اهتمامات.